بحب اتوظف بوظيفة احبها و براتب منخفض لانه احبها بيخلق لي الشغف وما بحس بالتعب او الضغط ، لكن لو تكون وظيفة ما احبها بحس كمية تعب وضغط ، واحس انه بكون-بكون مضغوط او اسوي شيء ما احبه بيأثر علي وعلى نفسيتي.